<noise> Kedzimbire, dɩí dzɩñ dɩ gbeŋdzoo? <noise> Ooh kedzimbiree dzɩñ dɩ gbeŋdzo kakɩ. Álɩ náñtɔníŋɛ mɛ bɔɔ kʋtʋlʋkpɩnaná bɔɔ álámɩnáa várɩ yá mɛ kedzimbireé gnáñkɩ bʋ dzɩñ dɩí gbeŋdzo kakɩ. Mʋ várɩ kedzimbina, ɔlɔ na dza kadzémɔ mɔ, <noise> maá várɩ kedzimbina, mʋ kedzimbina dzɩñ mʋ. Yáa sɩ bé, bíɩ ŋñ dʋ fɛŋ kʋtʋlʋkpɩnɛ dziró ŋñ dʋ fɛ bɩ dito na ŋ vanɔɔ bʋ dzɩñnɩ tɛlɩ ŋmíɩ, bʋʋ dzʋna biá, bʋʋ dzʋna nííyá, kʋ fɩlíɩ, ññ dʋ fɛ bɩ dito, abéé ŋsɩ bʋ kpáta gbalɩ sóóni ññ dʋ fɛ bɩ dito, ñŋ ñŋ bʋ nánɩ dziró ŋmíɩ, bʋ dzɩñ sɩ ŋodzémɔɔ dʋ fɛmɛ dito, na bʋʋ dzʋna nɩ, tɔɔ kedzimbiree dzʋna nɩ báa ŋwɛ nɔnɔɔmɛ tɩtɩŋɛ kedzimbire kɔní kaa dzʋ ŋ nɔnɔɔ mɛ ŋñ fóéna dɛ, dɩ táa kpá kalɩ bɔɔ, <noise> kedzimbireé dzɩñ dɩ gbeŋdzo álɩ ŋñ sɔkɔ ŋsɩmɔɔ bɔɔyɛnɩ, kedzimbireé kɔní kaa dzɩñ ŋlɔ, dɩ dzɩñ nɩ, dɩ wɛ dɩí bɔlɛkɩna ní sɔññ dzɛ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ bʋwɛɛdzɛ mʋ várɩ kedzimbina kaná kedzimbire kedzimbise kɔní ŋsɩmɔɔ, ŋaá kɔní ŋaá sóri ma gadáa, faala ŋsɩmɔɔ, tɔɔ bɔɔ yeléa bɔɔ wuliyá mɛ sɩ ŋmɩɩ kedzimbinaá kɔní bʋʋ yɔɔlína bʋʋ ŋɛŋína bʋ gbeŋdzo yáa sɩ bé? Ma dʋ fɛbɩ dito, bʋ táa di bɔɔ, bʋ vɔkɔɔ. Amá ŋñná bʋ kɔñkaa bʋʋ kɔñí bʋʋ sóri ma gad- ma gadàsɛ, bʋ kɔñ kaá kaá dzɩñ ma lɔ kaá síŋí, <noise> bʋwɛ bʋʋ, bʋwɛ bʋʋ ŋɛŋína mɛ bʋʋ bʋʋ yɔɔlína mɛ, mɩnɛ nɔɔɔ ké alikuku ró wɛɛ dzɛ, alikuku, ŋɔɔ- ŋɔɔ varíy- varíyá alikuku, ɔɔ yúku ka dzɩŋ séé alikuku sɔkɔrɛ wɛ, alikukuú ɖoró kaá kɔnɩ kaa kóñ ŋlɔ kaá kaá kaá bɛlɛkɩna ní kaá kaá yɔɔlína ní, kaá ŋɛŋína ní, bʋtɛɛ ditoó kaá gɛ boé, ñ ŋ. Ŋnáa? Kʋtʋlʋkpɩnɛ, dziró bíɩ ŋ várɩ bí bɔɔyɛ lɔ bʋ dzɩñnɩ, bʋʋ yála ka ŋ tɔmɔɔ dzʋ bɩ, ŋ báa béé dzʋ bɩ, ŋñ dé fɛ bɩ. <noise> Ŋnáa? Tɔɔ mɩnɛɛ bʋwɛɛ dzɛ.